نحب نكون ممثلة مشهورة الناس تكون تتفرچ في أفلامي ويتبعو فيا ويحبو يتصوروا معايا خير مني إني نكون مؤلف خاطر المؤلفين في الوقت الحالي اه ما عندهمش اه معناتها الشهرة الكافية أومهمش مسموعين خاطر الكتاب آآ الكتاب قل القراءة بتاعه، أما الفيلم يتفرجوا فيه الناس الكل.